من إن الشعر دائما مهم، مهم يعكس شخصية <hesitation> الناس أو اهتمامهم، على حسب تصفيفة شعره، <hesitation> الناس توا في العصر الحديث اختاروا في الجصات الحديثة والتصفيفات، تعبر عن أسلوب حياتهم، تعبر مثلا حتى عليه <hesitation> عمر الشخص، <hesitation> مع الجصات الحديثة إللي اختلفت توا، تعبر واجد على شخصية البني آدم أكثر من <hesitation> إن تعبر عليه إنه هو طابع حديث أو طابع- أو على الموظة أو جديم هيكي.